Laina no xininati xi'inka, inka laa te kukui- t piñati, xinati te nd <hesitation> u inka kiti ñu xa kanitnat ko na xinintati te ñadi xinind u; ñu kunda piñati kiti xin, inka ku penut te dani kiti ñu ndue dent, te dani te ko uxu xa xaiña xinintati, te nxu ku xa kanitnati